पैतेक् ब्यक्ति जिबनत् ब पैतेक् मनोहर् मोनत् ऐत अख थके जते मुर् जिबन्तो म निजर् जिबन्तो ब भल् होअ ब हपुन् पुर् कोर ब मोइ ऐत भबिस तकि ब ऐत भल् कम् कोर हेतु होकोलु अख ब हपुन् थके बिल तके बिल जते अरो ब एदिन् भल् कोरे, पुरि बोजुअ एदिन् एखस् भल् कोए कुअ ब ऐत कम् भल् कोरे कोर ब भल् कोएक् पहाने भल् केक् कुअ ब भल् केक् पिन्थ भल् केक् कोर ब पुरि बोजुअ अख ब करु ब खते तेओ पुरि बोलेजुअ ब किन बिस कपुर् कनि पिन्थ ब एखन् हुन्दर् घर्त् भल् दोइ थक कुअ होअ ब इति देखिनि मनोहर् जिबनो अख अद रुख ब हपुन् थक देखे बिल जते अख अभि होने एखो कम् भम् भम् नहि अरो तुम्हर जिकुनो कम् हपति तुम्हर हेइ कम् होर् हपन त पबबगय तुम्हर ऐत मोनत् कि थके अख थके किब थके भल् कम् कोए बिल सेस्त कोर ब अख कोए बिल अख जो युते <hesitation> जिकुनो कम् देख अग् भैजुअत् हेइ महिन् होइ परे हेइ अख ये तुम्हर ब्यक्ति ब्यक्ति हपुन् ब पुर् पुर् कोर थहे कोरे।